फलों क स्मूदी बनाण क लिए केला, आम, स्ट्रॉबेरी जैसौ फल ल्यू। <noise> फल छीलकु छोटे-छोटे टुकड़ा म काटदु। मिक्सर म फल, दूध और थोड़ी चीनी या शहद डालदु। अगर ठंडा स्मूदी चाहि, त बर्फ के टुकड़ा डालदु। मिक्सर म पीसदु और स्मूदी तैयार होलु। ठंडा-ठंडा ग्लास म डालकु परोसदु।